Jeheni na kuesiṭani nko deporte itꞌin nit fut- bol na pues, ri xrankixinxin na ndesi ndꞌoeni kuesiṭani na, kꞌuechjeheni ejercicio kixin nti tsjachani tsínkani na, para jína nti tsachaxikoni íso chanja na pues, kuen nti kuekjichꞌeni ejercicio na kuekjichꞌeni entrenar na, na ṭoxrihini ri nti ta̱chrꞌaṭja na pues, tjenájíni ni nti kuekꞌeni capitán na jeheni kue kue nti kuekjejoni chanja na, kuekꞌenani nṭa̱ na, kaín para nti, para ri nti equipoeni jína tsotsiṭa na pues, nti ri e ni na kuekoxríhi̱ni kuekjichꞌeni participar nkojín torneo ti chjasin, na ri jnki nta siín nti toerneo na pues sátji sátjikoni ri equipoeni, e ni como capitán na pues, nti toxri̱hin choni sita choni na, na ri chasin nti na síín tsjé nti equipo ṭa̱chaxiko kícho, na kuesiṭa choni nti basque koi na, no techado ntaha xrejo choni sita choni na, no presidencia na ti̱kínka choni no nti̱a panteon para nhekuaxixin choni, nti tsjacha choni nti tsínka choni na ko tso̱xreha choni na kuesátji choni nó nti̱a jnki kuekinka choni na tanto tsjé ri juego siín tsotsíṭani ntihi na, ri na̱xa̱ kuexa̱ntsíni na kuekonkotse chaan tsíntsí na, kue nti. Kuesitan kue loco chrona, tinkite kichó na hasta nti tsotsé nkojnko chanja, na ó tinká tixinki ri nti nkexro chrehe̱ choni na, tanto siṭa choni canica na, ṭꞌona nko raya na ko nko lonti na, na ri nti xrankixinxin na tꞌe choni ri, ri canica a hasta tsikeṭja ri raya kꞌona na, después la tinka nti jnko kexro ri chjinaxon ri raya a tikitsika na ta ri ṭjankixin sa̱o chjehe ri canica sitjinka ri nti lonti, na íso juego siín xi̱ka̱ ixi saro̱mpa na, ri nti siín ri kokjo, la ko siín ri inta chrona, siín nkexri tꞌexin choni, na nkexri tꞌisima ri nti ichjo̱n na na nkexri tꞌe choni na para tsochjénka, na ta ri juego siín ntihi, na xi̱kaha nti beisbol na jehe nonte jié ntaha nti xrejo equipo siṭa, na, na nti tꞌina ri inta chjexin chojni, na ri pelota ntsíntsí tꞌina na tꞌina nti guante na, tꞌe̱na choni nti nkehe titeaxin to̱té choni, na kaín taha para jína tsositani ri. Tjoachjehe nta na kaín ta ri nti juego siín ntihi, la xikaha íso ri escuela na kuekjini kuekjichꞌeni participar ti nti tinka choni tachaxi̱ko kícho choni, na itꞌe choni jnko nti jnko pelota iye hasta nkexro ri kjin itsꞌe, na kaín ta ri nti juego siín chóxini ntihi, na tanto ri nchexroani tele na, jehe choni nti tsjé nti juego kꞌuiṭjani na, na nti.